Fürmìa, l'aragn, la musca, ël muschin, zanzarin, le vëspe, le avìe, i calabrun, i gril, le cavalëtte, le parpaiole, i taiape